لو تفرغت أسبوع كامل أول شي بسويه أنام كويس وأرتاح, بعدها بروح أزور أهلي وأصحابي وأسوي معهم أشياء حلوة زي الخروجات أو الجلسات كمان لوعندي هوايات زي القراءة أو الرسم بركز عليها أكثر، وطبعًا بحاول أتعلم شئ جديد كل يوم زي مثلُا لغة جديدة أو مهارة جديدة على الكمبيوتر وبسوي رياضة عشان أكون نشيط.